நன்றி செலுத்துதல் அமெரிக்காவில் குடும்பக் கூட்டங்கள், நன்றியுணர்வு மற்றும் வான்கோழி, திணிப்பு மற்றும் பூசணிக்காய் போன்ற விருந்துகளுக்கான நேரம். மிருதுவான இலையுதிர் நாட்கள் - குளிர்காலம் நெருங்கும்போது, வண்ணமயமான இலைகள் உதிர்ந்து காற்று குளிர்ச்சியாக மாறும். வசதியான அதிர்வுகள்S ஸ்வெட்டர்கள், சூடான பானங்கள் மற்றும் நாட்கள் குறையும்போது நெருப்பில் தங்குவது.